<hesitation> Piso ndraika izany a <hesitation> sy de misy karazany firy fa amim'ny alalan'ny volovolony no mampiavaka anjareo, misy zao misy a maro be sy volony de ndraiky sisy de mampiavaka anjareo koa: misy zao piso raika fôna couleur'ny volony, de misy zao manana roy couleur, de misy kô nefa manana telo.